Izy koa ampisafidianana zah mitendry gitara ndreky piano alekoleky zah mitendry gitara satria o gitara maztetiky mba môramôra zahavana na mba môramôra vidy koa ary mba foita matetiky fa piano io tsy dia fahita loatra en plusny izy lafo vidy.